<hesitation> kalo kuliner yang <noise> sa tahu tu- yang satu tahu macam kalo di jawa sini yang sa banyak ketemu, sebenarnya di papua juga, tapi di jawa sini macam ada rendang- kulinernya rendang itu dari sapi. Itu khas minangkabau kalo tidak salah cuma di jawa sini biasa ketemu. Trus ya da pu harga lebih murah kalau di papua jadi sering makan juga. <hesitation> itu kuliner yang rendang. Trus ada juga sate- sate madura itu kuliner yang enak juga sate tu. Sate biasa dong jual itu disajikan dengan lontong. <noise> <hesitation> trus kalau kuliner dari papua banyak cuma kalo yang ringan-ringan itu ada buah pinang yang tong makan dengan sirih dan kapur. Itu kalau kunya macam sirih itu tong- sirih itu tong colo di kapur trus, pinang tong sudah kunya duluan, sirih tu tong colo kapur trus tong makan itu lama-lama nanti merah- jadi merah, nah, warna merah itu yang bikin unik kuliner ini. Itu kalo orang-orang papua itu paling suka makan barang itu. Nah, terus kalo macam minuman tong di papua ada tong bilang saguer- sageru. Minuman dari fermentasi <hesitation> kelapa begitu. Itu sering diminum. Rasanya manis cuma memang agak sedikit memabukkan tapi itu kalau- itu sudah jadi tong kuliner juga. Tapi tradisi juga, kalo orang papua mo mencari ikan biasa minum itu karena dia kasih hangat badan juga. Trus kalau di salatiga kuliner yang sa tahu tu tumpang koyor. Itu fermentasi dari kalau tidak salah dari tempe trus campur dengan daging, apa, itsuda yang dong bilang koyor itu sudah. Jadi fermentasi tempe dengan daging atau koyor itu yang kita makan. enak juga. Ok, terus ada kuliner yang ini sudah- ini su paling terkenal juga sampe di papua juga bakso e. Bakso tu macam pentolan-pentolan yang dari daging dong buat jadi bentuk bulat, itu bakso. Terus <hesitation> didalamnya tu ada mie trus mungkin sayur-sayur. Nah, kalo makan juga bisa tamba kecap atau saos. Kalo sa di sini biasa makan bakso di <noise> daerah kemiri <noise> itu dia bakso memang enak- baksonya enak trus sambalnya juga enak porsinya juga banyak trus harganya juga murah, makanya sering makan di situ- makan bakso di situ.